I koʻu manaʻo aia he ʻekolu meaʻai e haʻawi iaʻoe i ka hanu pilo ʻoia no ka akaakai me ka akaakai pilau a me ka mea hoʻokomo ʻai o ka akaakai ʻaʻole ia he mea e ʻono ai iaia iho, no laila ʻaʻole wau ai i kela.